Wen ri wooy ri qtiij wen are'k'la' kep qb'iij a la leej más ktiij wre' ri rkaldil waakx la ak' i jun weet chik xtiq b'iij nk'i le ichaaj kee are'k'la' qb'iij y más nqaan wa' la le ichaaj qtiij ri ichaaj i xuqke jeej jnik'taq qtinmiit ktij ri rtya'jil ak' la junchik ri kb'i'xik la rtya'jil waakx are'k'la'jab'taq qtiij njeel ri'wre' puqtinmiit qtiij kech nk'ej taq tinmiit chik ik'o chinqaaj qe xuq are'kla' wuk tiij, xkuj eek qe por ejemplo xkuj qajuul wre' ptinmiit o xkuj eek ptinmiit este ri woy xtiqtiij rkaldil ak' are'kri' jab'taq xtiqtz'noj si qal xtiqtz'noj ri ki'b'now wooy che che xtiqtiij k'olik xtkb'iij rtya'j ri waakx mu ak' mu xuq ke jun chik chikchi' li ak'li xaq kch'ilxik kb'i'xik chre' o xuq kee are'kla' jab'taq ktiij wre' ptinmiit no'j más ktijik wre' are'ri rtya'jiil ak' i xuq kponken chjaay qtiij ichaaj qtiij qe taq mloob'. Eknaq' are' kri 'qatz más ktijik wre' uj k'o qe wi' puqtinmiit haber jun tinmiit chik che ktijla'xik no'j ri qe wre' puq tinmiit knaq' mlob' ichaaj itaq xuq qtij k'chi' ak' xuq pook ri ktiij ri chiij wre' más qtij ri waakx are'k'ri' ri jab'taq ri tya'j ri wooy riq tiij xuq kee xuq tiij chikchi'la leej sub'nodiiy ri wnaq xuq rgaan ri sub' y xuq nodiiy ri wnaq qal rgaan ri sub' are'k'ri'jab'taq ri woy qtij wre'.